Zaho koa sendra raha karahanjegny voalohany zaho magnatso sady mialatsigny zaho Magnelingeligny zare aminy asa faharoa zaho mangaho fagnazavagna ino antony tsy Napandeha rano anahy fahatelo mangaho amzare mba ahiregno ranonay mba andeha Fahaefatra misaotra zare nandray